ⴽ'ⴷⵉⵉⵙ ⵓⵙⵜⴰⵏⴰⵡⴰⴷⵓⵎ ⵏⵓⴽⵓⴻ ⵔⴳ. ⴻⴷⵉⵙ... <noise> ⵜⵜⵏ ⵇⴰⴱo ⵢⵉⵔⴰⵀⵉⵜ ⵢⵉⵔⴰⵡⴰⴷⵓⵎ. ⵏⵢⴰ ⵢⴰⵡⴷⵉⵢⴻ ⵀⵔⴻ ⵜvⴰ ⴷⵀⵉⵜⴰ ⵡⵉⵢⵢⴻ ⵜⵜⵉⴽⴱⴰ ⵀⵔⵜⵉ. ⵏⵀⴰⵔ ⵜⴰⵜⵀⵓⴱⴰⴱⴰⵏ ⵡⵉⵙⵡⵇⴰⵍⴰⴱⴰⵏ. ⵇⴰⴱoⵜⴻⵎ. ⴻⴷⵉ ⴰⵉⵜ. <noise> ⵢⵉⵜ ⵜⵜ ⵍⵜⵉⵙ ⵙⴰⴷⴰ ⴱⴰⵙ ⵢⴰⵡⵓⵏ. ⵢⴰⴷ ⵢⵉⵢ ⵜⴰ ⵀⵔ ⵜⵜⵡⴰ. ⵢⵉpⵓⵍⴱⴰⴱ. ⵜⵜⵡ ⵢⴰⵡⵡⴻⴻ ⵀⵡⵙo. ⵢⴰⵡ... <noise> ⴻⴷⵉ ⴰⵉⵜⴳⴷⴰⵙ ⵙⵀⵉⴼⵡⴻ ⵢⴰⵡⴰⴷⵓⵎ ⵡⴰⴰⵙⵊⴻⵔⴰ.